लँडस्केप पेंट करपाक सगळ्यांनी पयली तुमचे कडे त्या चित्राची आयडिया जाय की कसला चित्र कडातलंय मगेर तुमी चित्र कडपाक स्टार्ट करपाचो आणि मगेर कलर करपाचो पण तच्य पयली तुम्हका चितून पडतालो की तो एक उज्वाडो दिस आसां कांव काळोखाचो तो। सांचो कांव सकाळचो तो आसां तुम्हका बगूंग जाया आणि मगेर नेचरच्या फुळ्यान बसन सुधा <hesitation> कडशायन चित्र झाल्यार आणीग सुंदर काडू शकतांलयात आणि बरं जातालां।